أول ما أرجع ألف سنة أبدأ أتعلم من الحضارات اللي كانت موجودة وقتها أستغل معرفتي بالعلوم الحديثة عشان أساعدهم في تطوير تقنياتهم زي الزراعة والطب أحاول أكون حكيم وأبني علاقات مع الزعما وأشاركهم أفكار تساعدهم في تحسين حياتهم وفي نفس الوقت أحترم تقاليدهم وعاداتهم عشان ما أصير غريب بينهم